Ñ'atao hoe masi <shushes> ny fanasam-pinga: -Manasa ñy fing'eñy i,aminy ñy pilasin-teña,i ro manasa ñazy, mañamaiky ñazy ro mañodiky azy; manahaky anizao ñy fiasany: ampilirin-teña ao fing'eñy, bakeo amizay asian-teña savony, lafa vit'eñe, añiliña rano mafana, rano mafan'eñy mañampy any masiny iñy aminy ñy fangala menaky.